Loko bleu marina ndraiky kolera mihaja malôha izy amin'ologno, mihaja tegna miady avake izy tsy misafidy olo hagnano azy na zaza na olo ngeda pare fô na vaiavy na lalah pare fô zay hoe.